Aaa sy manino ka sy maninona fa fahazara gne vaky io io zany na da sy eo anao fefa androgne ty lasetinay ty gne vaky da vaky s ndignitry na sy teo anao io sy maninona fa io agne zavatry azo soloina fa aza aza misahirana amzany na- fa sy raha manino